انا نحب انه نسمع الموسيجى الجديمة ما كتير نفضل انه نسمع الموسيجى الحالية لانه زمان كان كتير الزوج العالي اشي كتير حلو واشي كتير راقي واشي كتير فخم وانه السرعة اللي صارت اليوم خلت انه الموسيجى يعني اكتر ان هي سريعة على انها اشي ممتع فالزوج العام <hesitation> في قبل كان احلى بكتير